Énukuréén apart jicaŋéén yanja érooŋ mé numaal: béŋaar énaab, énaab, naroŋérooŋ numaal, niŋaar étuguñ, étuguñ naroŋérooŋ numaal, ékoling fanahol inja aronrong numaal, ébalaas inja aronrong numaal, nuŋar ékunk inja aronrong numaal, éfool inja aronrong numaal, écicoon naroŋérong numaal.